<noise> toh-toh Nwa kan ay nwa jin jina ayfo no gono e kawyowora kanba hawru, hawruno ay nwa kuma matukaŋ e gatai kahina. Sintina nima habu din habu nima waŋkey waŋkey nimadan kwandara, sannaŋ nima kusay yun, ni ma chairi kadan turi, nima ka ka sugu nima ka danji kadaŋ. Da hamnino, da kuso wasu nima hagay, din na hagay kal tarji, diŋ na tarji kala nima hawro dan ka kurbah, dahawro tay, nima ku din na ku nima fay kadan nima fay kadan, da’yay nima dan fay, diŋ daŋ fay makwanda burkan sai niga kwanda, kulu ganima ka kasintiŋ nwaro. Hanfo kwayne, da sahur locacho toa din dungandi, ma tuwayyun, makwanda wankan sai niga kwanda nimmo nima ka ka nwa, din nwa ga nimadu hari kwaray kannihaŋ, yadin no e gatay ka nwari hina. Sannan dingaba ni gwayo ma bori kandai ni wanke wanke jina gano niga, kadai nihabu jina gano nima wanke wanke di’kwagudin nidi zuwa nima hawro din baŋ, kulu jinaydiŋ ga kwagu niga zakadan hiŋna no, amma za ni ni ni kurbah nimane nimahawru ku nidi diŋna kwana gisi ganda aga labuku inga kachi a fassara. Ninay hano bindey aymo aychi nisai inga kachi wadin fassara, sannan nwari ay nwari kam burga nwa asiban idunyowobaŋ zama nigahan kwamandiyaŋ e nai kwayowora, niga han kaw, niga nwa nwari sannan nwari kan e nai kawyowo ga duwa birni kwayay binnay dinra chindai se ba duwa.